Operaga borgandan ko'ra teatrga borishni avzal ko'raman. Chunki teatrda sahnalashtirilgan narsalarning mazmuni muhim deb o'ylayman. Va ular judayam tabiiy ro'l o'ynashadi.